<hesitation> chasari sawari isha tia alajita taki isha warmisita taki isha tia alajita, isha warmi bonita, alajita, kanllami kani yuyashka <hesitation> llakitami run runachinki kama kashpi kaspi kaway kawatupik <laughs> kampa kaspi kawitupi chilinkulun nishka taka mamatachu yuyarinchik isha tia aljita, asha tia alajita, isha warmi alajita bonita kanllami kani yuyashkapa kan llami kani yuyashpa llakitami rukachinlli lumapituli wakukwa kakpi kinkripí karwa shaya ari way waykukta puyuy llukapi isha tia alajita, isha warmi alajita tuli yakay ñuka yakay karwa shayan ñukashaya Puyu puyullukay ñuka llukay ñuka llaktami karkani allimuyitu shinalla solito llami kashkani mullu mullito shinalla waktitullami kashka kashkani isha tia alajita, isha tia bonita, isha warmi alajita. Kanllami kani yuyashpa llakitami ruganchinki isha tia alajita, isha tia bonita, isha warmi alajita, sumak warmiku. Kunanllami kampak kani kayakka kayakka shukkanmi kashka <hesitation> sumak sawari noviapay warmi warmi kapak warmita kapak taki kuyak tu tupashun kuyakunan tupashun kayantupashun kunantapak tupashun kaya parlashun kunan parlashun karikushka karikushpaka willaykunri Karikushpaka willakunkiri kapish kapikush kapikushpaka parlaku parlakunkiri <hesitation> ñami sara kacha inquietasha ñañi wiramashkaka enkañashpa enkañasha sara sara kanchit sara kanchita wiñachishkami maki mashkita wiñachishkami parakupanki willakupanki chayachibunki tikrachibunki kanmanka shuk mashi kashkamanta kan manta shuk queridi kashka manta altar lumapi shayai taruka altar lumapi shayan venala ankutaki takikpi pitatakikpi kalaktak mari puku pukush shitanki puku shikanchik chay manta mary ñuka colera, chay manta mari ñuka piñari uratararini hawatarini Ñamanta kanpi shunkuchu karka ñamanta kanbi yuyaychu karka ari karuka ari nada. Noviamuntaki <hesitation> sumak warmiku sumak warmiku sumak shunkiku shunkitu ñuka shunkitu añashkita arishkakita ayrashkakita alli pastoman <hesitation> alli wasiman alli wasiman pushasha alli alli ayllu ñuka ayllu pasha pashasha alli kullkiwan rantiti randini alli kullkiwan apasha ama ama kashkirinki ama ama aparinki alli betawan as as aysasha alli aykuwan apasha alli betawan apasha alli alli ankuwan apasha sirichikpak taki morocho cashku cashtukta churanki kusaku kusaku kusarak kashku kashtuktalla sara chasku cash Tukllata churanki kusaku alli churanata churanki churakchikunkiri alli mantenios alli mantecionta chura chura <hesitation> churachik kunrin kurinri churachikunkiri pushkadoritami ñanuduritami allita kuyanki allita charinki, muyumuyolla taki muyu muyulla sara cashtukta muyu muyulla habas chastukta muyu mumuyulla albis kastuktak muyumuyulla kari wawata muru muyuy muyuylla sinchi shintisha sinchita muyumuyulla duro durulla kari wawata muru muyulla albis cashku kashtukta sara kashtukta habas cashtukta muyumuyulla sinchi sinchita duro durota, ocal yura shina durota durazno yura shina shintita.